﻿Nigeriako jae <hesitation> Reino Unido pegua reta <hesitation> oike jokope jare guinoivi independencia ˂hesitation˃ arasa mil novecientos sesentape jae jokua oime petroleo yavaetegue guireko reta <hesitation> jae jokua ma ipirata korepotire ieconomia africa peno jare jeite añae oime mbae mboavai reta jokope